Kalau untuk mesin cuci pertama isi oe lo mesin dale basa sona terus ini campur deterjen lo dalek setelah campur nanu tombol untuk ini bagian ini sasafe na nanu tombol untuk kas kering na.